Fomba hisaboana rangontra ndreka na kiaka bitika an, sasanao aminà savogny madio sara izy an, de raha vao ohatra ma izy sy de be mikraoba de malaky sitrana izy amin'iny fa raha ohatra ndreka izy mbôla sy sitrana an'iny an, de sasanao amin'ny alcol de hosoranao betadine, sy azo rakofanao izy an, fa lasa vao mainka izy mamompotra satria tratrana hafanana izy le bandegna akao iny, fa avela am'zao fogna azon'ny rivotra de mangasiasiaka tsara.